Yia yoo kuya parte ya cultura ntu ra ya yoo kua takaniyu xia'a, ya culturai ya vichi yan, ya <noise> yaka kuva chii'na taxa kaxia safii ka tavina ñu'uvana tantii, taxa yakana taxa tiempo chiina taku i'i marzo a i'i, in abril'ka xa kixiana chii'na yaa nujuni, chii'na ttintuyuna, chii'na ikina, chii'na ntuchina ra, yia ta sava kaa yia ka yia <hesitation> yia xii parte ka ya cultura teka kuka ya viko ya santiago apostol ya julio takuva i'i veinteri'ka yia kixiana ika festejar'na mi viko ya julio unmiaka ya nuni kaya chikanuna mii ya ñu'untu yo'o ra ñia mi veinteri'ka takoyo musica, takoyo ta nta nuu vaxi mina musica'ka ñia xiana yia takinana mi itia mi ñu'untu yo'o ya, yana takinana ra, ya tiavinana ta xiaa kuna xaa, taxaa kuna cheje xaa, taxia ku ñia'a taxia kuu na vali, taxia ku tiaja tikuaka ntiavi ntiina'na tana na cheje xikua'a kuna xiaa takiina, ntiavina'na xii na marton xa'ana takina'na ra ta ntii nu tiavina'ka ra takuvana'na ntaa naa tia yaa <hesitation> mi tia ku kanu, tia mitia ñu'un yo'o ta. Kava tie sintiko'ka au ge a gente kura xiaa ya tukuva na listaka ntaa vaxina ya, xiaa yuvi kuna xaa chi tanuu xa yia na ntivina mi ñiu'uo ra xa, xa mina ñiu'uyo kuna ika responsable xaana ntaia ntoona, ta takavana takena ra xia nayo kuna, xia nujuna yoo kuna, kuaana xii kuta'tana tikuaka ra, taa ya mi veinteri'ka taxaa mi naa <noise> na chichiaa xii na naa tana kaana santiago xiika, ta xa xianaka ya chichana ra taku ya kuaana ve'e ñu'u kava tivina xii ita, tantii xianave'e chiñuu ya chichiana, tivi musica tivi ya chichaana banda'ka ya, tivi chichiana ra taa mi kiji veinteri saa nuu tuku mina na ña ñu'untu yoo xintiena mi ve'e chiñu na- yia xiana xintiena xa'ana ta yia kuva ña chichaa minaka ra yo'o siji inina ya xiana mi kiji veinterika xiina xi loo ii rato xintiena ra, ta kixa veintiuno'ri chi i'in saa nta veinti cuatro'ra <noise> ya veintitres'ri ra ika ña kava nuuna xii itaa, ya kena ve'e chiñu ra kuaana xia ii saa nta ya ve sata ve'e ñu'ú kava nuuna xia tivi mi musica'ka ra chichia mina santiago'ka kuana ra ña <noise> xina ya na ntivi itaa ve'e ñu'ú, taa mi viko, ta mi viko kanu ra ikava ya, ya xixina. Xianina mi sintiki ya kuxina ya antes xianina sintiki ya kuxina mi veinticuatro'ri ya kuuna ve'e ñu'u takan itaa, itaa ya kua'a ya, ya viko kanu kua mi saa ra, miin ya ta tuvi loo kuna xii ita'ka kava nu'una xia ra yamm tivi <laughs> musica'ra tantii yaka ra ya <noise> yaka nuuna kuana xiiya saata ve'e ñu'ú, ta tantii nikava nuuna xiaka i'i, i'ina marton chi komi kuna marton na mina ñu'un yo'o ra xia tiki, tikina ta tavi taana mi yuvika kuaa xina kuxina mi miika ya ve'e. ve'ena ta mina martonka ra ya ta sintiina xixina ra yia nixiana nikavana xi'i itaa tukuaka ra, ta xikuaja ra ya chikana baile'va ña mii antes de que baile ra ñaa chikaana mi tu castillo kanti mi ye'e ñu'ú, kanti mitu castillo tu na'nu nu savana ra chichaa tuna xi yia toro kaana xika, chi kava ntuuna xiiri mi sata ve'e ñu'úka ya kanti castillo tikua'ka, ta xikuaja loo ra xia ñia kuina carton'va naa a tu nu ko'otu ra xia mii na martonka ñia xi'i cartun'ka takuvana ntaana yia ya kuenteena mi ñu'u saa ya koo siji inina ko'ona chichaana ya nixiyo mi viko ñu'u ya nikanu ya santiago ya postol tam yaa. <hesitation> Ta yaka kua, yia ta taa kiji viko ntii tuku yaka kutuku inka ra ya, ya dia <hesitation> ya ika ya parte ya cultura kutuku viko ntii, chi ya oko veinticuatro'ri ra yia kixia tuku na nixi'i kuxia vichi a na nixii kuiya ava un yaka ra naka kuna xiaa veiticuatro'ri tikina itaana ka nuu xiana ra koyona mi itana nuu mesa i'in ñiañu toso kuitiva katuna mi saara a tu yotu sata ra katu nivana komi tosona, su taku ya mii na ve'e mintu choo ra i'inva toso katunao nuu koo tura ya ita kuitiva koyona mi yaka ra, kosona mi comida'va, kosona mole'va ya tikatusuvana, yia ntikavana, manzanavana, tikuajavana tiku ñia'a ya xixina xikakuna yuvi yo'o ya kosona nu itana ra ta ya kosona ya veladora'va xiana natakana, sava nta nuu vaxina ta'a ra kuya kutonina nuu itaana ra, ninaa veladora vana itima itivana nu ta yia vali suva nina vaxina ra, tana tikina oko unari tikina na, naa cheje na ya nixi'i yataa ya na xiani kuaa takuva komi kuiya'ka na xia nixi'i u'un kuiya, un na xiata vaa na xia nixi'i ra saa tikina itaana'ka ra kixiana koso ntiina tuku ntii ña'a yia. Takuu fruta'kava a comida'kava tikuu ña'a kosona mi nuu itana'ka ra tami treinta'ri xinuni itana vali tan, itana vali ra ko xikua ita kuaju takuva yaana cheje chi ita ya yuku, yaa ya yiana xa'a kua itaa ya'a vali yaka vua katuna nuju naa <noise> na vali ta takuva treinta y uno'ri ka, mii ya treinta'ri kara misaa koso tukuna tikuu dulce ya vali kosona canasta ya dulce'va, yia xitava ya tikasua ntikuu ña'a valika kosona nuña fruta tikuaka ra, ta treinta y uno'ri ñia xiana kixa kutuna kamisanto nuu tea unm <hesitation> ya nuju miina na vali nixii ku yia kixa kutuna itaa kuaju a itaa mi ya yukuka kixa kutuna mi kamisanto ra, mi kiji saa mia kana vigilia na valii xia, xa'ana ya xiamina itii tikuaka xamina nuju na vali ra taa na, xii ya kixaka kua chi tami treinta y uno'ri kaa ra na vali, nina na vali ra nia tauu suva xia xiina koto xia'ana xintixina ko'oto xa'ana xaana mi saa, xiamina itii xii mina cheje ra, taan ya uno'ri ra kuu vijilia naa cheje, mi saa xintixi tukuna cheje saama xiaa na mi saa xikutu tukuna ya itaa kuaju mi yaa, mi nuju nu nteena tumbana mi ika xia tukuna ya kixia kutuna itaa kuaju xamina iti, xiamina nuu ta'ana. Tan ya dos'ri ra yaa xiia misa kua saa kookaiya na ka ta savaina koso xita nuu itana ta kootu koa, ko kosokaina saa kuitia xikua'ka ra taa ñia taku i'i nii yojo ya noviembre ra mi saa yoya tiempona ku kamina iti ta nintojo itina, ta koni tiitu kamina i'i tikua'ka kixiana yojo ya viko ntii, taam ya <hesitation> ta febrero ra viko carnaval kutuku ya febrero nuu ya xi, ya chicha kixia tuku naa titu'un ya taxa kaa xiatu tukuna nujuni a tintuyu ta xiana tichiana nujuo ra, tai kusini mio soko tukuo nujuna'ka a ya, aa ya nujuni a tintuyu antaya suu, yia nujuni yia ni'i tukuna nujuoka ra yaka kua xixi tukuna ntaku taxia kiji ntii tuku mi carnaval, ta ya mina marton tuku na xikuu tuku mi marton, mi ya viko carnaval ra nia xiina mi chele i'i' i'i tukuna ra miaka kutukua chichaa ntitu'un ya xia tukuri ya kava nuu tukuna mii, ya iin nii kartera kava nuu tukuna isa xian ta ve'e chiñu ra, ya ika chintichina i'i tuu ituu ya kajni suva chintichina miika ra mii ika yaa chi ya, chi ntaa mina'ka tana kutoo tuku taninuii chinu tukuna mi ña'a, tai ña'a taxi tukuna nta'ana a i'i yu'un a i'i regalo suva chikaa tukuna iniaka ra. Ika ntaa tuku mina'ka kuana minu yoo tu ituu'ka ya, nta takuna kuchiñu ntaa ta nuju ra naka tiki mia ña'a'ka ra, taa xi'i ya taxa kara kixia tu savana tanu, ya tana kuto yanu tuuni tuku ya sintiki sanaa chi burru, chi kuayu u an tia yaka ra taya tati xia cheje kuri ra, tika kuri yani tuuni, taa ya tanu kara keena ta ñu'u ra chikana baile chichaana xiina itikua'ka, ta ii tatuu mina yiachi chi ya tiempo yiachi xa'a miaka ra, yaka kuya kaana un yaan <hesitation> chi takaa ra cerveza taku tia vic- ya- victoria'ka un tia ya corona kaa kura ta kaku taka ra, ta mia xiachi ntatuu mi nana xitai ra yan tixi tie xiatu tiaka kuara ya xikakuu yachi xiina ra taka ra takuu ya ntixi'ka xa tasamana i'i loo, loo sama kua koka, kokasi ko kachiñu vakakana takuva yia xikachiñuna cheje ta xiachi xia'a mi viko carnaval, tam yaan xita tuku ñia taku ya xita ntiko nataa tukuntu chi i'i parte ya cultura vutuku yaka nuu ya tayi tuku xita nuu yoso un ya nriko tukuntu, vaa taka chi xia yaka xia tiempo vaa cha kua vichi chi xia yoo molinu ya tavi xia'a vichi ra ta xiachi chi. Naa mi na mii maai chi nana xitakai na kxi ka yiata ra, naka ra yia nuu yoso kua tavina'ka xia'ana yia tukusi na tukusiti kuna'ka ya nta tavina xa'ana nuu yoso ra taka ra koo kai yaka chi molino'a yoo takaa nta tavi xia'ayo ra, ta ya kixita kuitia kua taxita nuu mi yoso ra, tana kaa ra tavina nuu yoso ra kixi ta sii kana nuju miya mi nu yoso tantii nta tiaa nta'ana, tie tiaa nta'ana. Xii ntaana tiana ra ta taka tuku ra savaina kookana tia nta'ai, na ntiavia tia'a nta'a tavu takaa ra yia yoo tuku molino tu katavi xita taka ra in va'a yaka tukuna ra, taa ya taku xita yia tia tixa ta nta'aoka un ta xia tu molino ya tu katavi xitaka ra vaa looa xixiya'ka, a ta na ko'o tiedna'ka kio xita ya tuxaa ya vaxi katavi, katavina mii ya yu'u maquina'ka tu ntiko xita molinu ra va'akavi xixia'ka chi na tanu sana yuxava'ka ko'o ntii yaka ka ra taku xita nta'aoyo ra xa kuni miao kuxiao ya yo'o chi, vatu kuvib sakasuo sataa, vaa tu yakaoa su xa tatuu xaa takuva xixiao kuxiao ya yoo ra, taya kuao xiioa'ka ra takuvaa xia tava mitukaa xa saa kooa kuxiao ra yiasi vakavi xixia'ka ra nuju ntuu naj nte'e ñu'u yooma ta ya viko ti noviembre tuku ya desfile otuku ku'una vali tuku ya ñia veinte'ri yo'o kuun tukuna. Ya kava ntuu tukuna xi'i desfile vana savana ke'e piramide vana, savana ke'e ejecicio na chichaa, tavan tava suvana bailable chichaana, a ta xia tuuvi loo ra koo tuku torneo ya basquet nuu kevaa tukuna yiu'un, na tatuun miaka ra na xia kuva nta lugar ntaka ntojo miana ya kuva saa yiu'un takiana, yia takuva i'i xinio taya kuva ku cantidad exacta ntakina su taku yaka ra, ta luagar'a ntikii tukuna miaka ra, ta taxia kuaja loo tukura chikaa tukuna baile chichaa vana xiyo cervezana, xiyo ya ii kixa tukuna veinte ti noviembre, taan <noise> ya navidad raa ta diciembre ra ya tami yaka ra xiyo posada vana su antes yaka ra ñia chintu tukuna pecebre'na nuu ya tukoyo tukuna ñia'a, ñia'a virgen ñaa maria chi xi'i tia ya jose ra xi'i ya unm <hesitation> ya tiaja loo ya niño dios ra, jesus ra ñia koyona ta koyona tiku tii taku imagen burru vali kaava, xia chu'u vali kaa, xia sis xia levo'va chi xi'i ti sintiki yaka koyo tukuna nujua'ka ra kyona, ta nuu yaka ka ra i'i, i'i ve'e nuju xiaa tukua'ka yiaa un kua tukuna xiaka ra naa tikii tukua'ka ve'ena tayi tukuna'ka ña'a ntao nuu taxina ntaku kaxio a. Ko'o tia poche'va taxia tukuna dulce'va ntao ta ya nuu, ta nu ntii ra ya tasa kanu kaa tukun ra <noise> xana ve'e ñu'ú, xana xii tukuaka taa yia <hesitation> ta ya viko yaa ta kuiya xiaa, ta kii kuiya xiaa ra yaa keena ya tamale suvana ya, nuu ke'e tuna ntaku xiaxi tukuna ya xi'i mii ya familia tukuna ya tikii kuiya xiaa, ta mi saa ra ika reunir tii tukuna familiana, ntakana'na vaxina kaxina ntaku ve'ena, a ta nuu ni chiyo tu ntaku sava ve'ena ta'a mintu ra kua'a tu miintu xiaxintu ntraku ve'ena sakuiti kixantu ya kuiya xia'a ra, taan ya mi kuiya xia'aka xaa tukuna ve'e ñu'ú na kuana ntakana itaana nuu ntioyi ka'a kuachina xa'a se'ena na koa ntoona tikuaka, taku savana kua'a yata ntoni tuku inka ñu'un kuana kuntavina tikua'ka ra kuana ka'a kuachina xian na kua tuntoo takava nujuna, tikua'ka kuana ntukun nuju ntioxi ra ta tamii, mii takuva mi saa ya'a tukuna nuju ya ka'a tukuna xii tuku yaa a kixa ka ntixa ka tukuna xi'i ya, yaa nuu ntoni tukuna ta'ao na xia nixi'i kamisanto xiatuna ntakana itana'ka takaana'na, na ya tukusitiina xiaana na kuntena ika kuiya vaxi yami, ya kuiya xiaa'ka na kooa ntoona ya nintojona ntena yuvi yo'o ra. Ta i'i xiyoka xiaa tixiana ntakana nuju safi, taku safi'ka ra xinaa chiñaa vaxi mii ya tradiccion ka, taku takaa ra xia vaxi ntojo looa'ka casi koo vaka kana xia'a ra, ta mi tiempo xiachi ra nuni xikaana xia'ka chi xiam, <noise> xia mina abuelo xintee xina'a xa yachii vuaka nuu ku, nuu ntoaka kuvi ntojoa taka chi i'i xinava vaxia'ka ra yia yaka tuku ra nuu yaa, ka'a tukuna xiana xianina i'i kiti loo nujua i'i ntiuxi loo, a ntaa yaka tuku ña tatuu mii na ve'ei ta xiachi ra i'i xiana ika xinteena xixina xia, ya keena viko vali suva tu ya kaana xiaana naa kana va'ana i'i kuiya vayi yo'o, ya tikii kuiya xa'a yo'o ra, na kana va'ana xi'i ituna xii nujunina, ntuchi'na ya tintuyuna, ikina, najña'na a nta kaana xiaa ya kiti vali ntee nujuna taku sintiki'ka, ntiuxi'ka ya levo, chu'u tikuu ña'a vali, kiti vali tii ntee ve'eoka ra ka'a ntiina xiaarika nuu xii safi'ka naa, na koa uyaka ra ne taxi kua'akaa ña'a ntana na, na koo kuvina soko i'i kuiya ya tikii kuiya xia'aka, ka'a ntiina xa'a miaka ra taa yaa, <hesitation> yia tantii yaka ra keena i'i viko loo ra tantikona ve'eana.